<hesitation> Kolonsaina any Rusia ndreka a zareo a le tià magnanognano balet iny a iny a tena mampalaza anjareo a de zareo koa le malaza be amina fitaovam-piadiana mahery vaika magnerantany iny a de a <hesitation> literatiora ko ma zareo a ekesy andanina a amin'iny ko zareo magnano.